Ny tonga antsaiko olo misalebolebo, olo ta handoa, olo tsy agnatin'ny, tsy amin'ny, tsy- tsy agnatin'ny tegna tsy, tsy normaly zany.